nako sapi manege ena kai nanako manga dutu sebab sapi manege ngone wa palihara ngone wosi ojomo de ngone wo wo jarawat tergantung ngone nanga sokonoke ngone wa ao nanga palihara manege ngodumu binatang ngodumu nako ngone wo palihara wos momana pasti ena lo kai nanako nako sapi de kabingi manege ma kasi sayang manege manga ngoakika <hesitation> nako ngone ma dutu ino ngoji lo maruka to piara piara uwa sapi so ato tosdodogumuwa lo duru biasa ngoji maruka ta lega manege kama ngoakika ma ngoaka ena jemateke ka sayang manege komanege dika kira kira.